Ilman charekho sagale akhii khodhaa faa gesiif ana yedhen yaani ilman yatimaaa faa ilmaan ñaam uff dhandhen faa ithi Khan anayedheni woth jebisee guya sunn dhudhu shia yatimaa iyyo ñaam irekhalo midhan dhabefii pilau dhabefii akhanan ghamachise juice ithi khanee dhusise khulii akhan gargar yannaaa